So ngoonga Alla, aarab nii ɓuri mi yiɗde, yiɗde waawude sanne sanne. <hesitation> wokon njanngumi e muuɗun, miɗe faama e mun. Sabi aarab ko henn Kur'aana jippii a heɓan paamaa. Kaa haala duu eka wela kan sanne, sanne, eka jogii du korooji hiɓɓuɗi, korooji kuurɗi, ɗi neɗɗo hasindinii e heɗaade.